Biby an-dragnomasigny misy maromaro karazany ôhatra laôko, trôzina, rekaigna, horita ah, <hesitation> ino ka mo zegny eh tekateka, sôkatra, coquille jean jacques, coquillage.